jram weye terum ice cream ni tumari urengol dudum deru urengol jem yandini wo dije charcolet wo dije mangoro wo dije bi pelet estero beri wo dije urengol vanila saye go pot urengol non nomba jey ayaba